Isavuni irina makhava manyishi, isavuni puiree inguvu, isavuni uogiziree vindu, isavuni uzii uwingiree isavuni unyara khuraa khumazi ubangusire munzu irere vusafi, isavuni nukhafuyi inguvu yoyo tawe, navira wavandu vali vavora uyu inguvu yeye hafaya tawe. Khu isavuni niindai ikhulombanga uvu masafi, munzu mwomo mba musafi, inzu yoyo iva isafi, khavi musakhulu isavuni isingiree avee musafi zinguvu zie ufuya nisavuni zivave zivee zisafi khavi naviraa wavundu varii vavora. Musakhulu uyu nimniu mushere yamulinda valai shichira isavuni. Khu isavuni nindai kwajiyanza iri ni igasi indai paka isavuni uwisingiree mbiri, nukhisingiree isavuni ulavaa tu, nukhisingiree isavuni unyakhanaa vuzwa kuvee na shindu shiwisingii mba, paka wisingiree isavuni. Khandi uchunge masakhulu umboole ziawisingiree isavuni ii pana nuvira imberi wavundu vandu vahenza ndina tawe, khu vulai vwisavuni nivwenovo nizinguza yezo apuno khuramu magura manyishi tawe terikha za kienyeji nijumbiz auluje urajivee narajukuu. Vushuma vukhueza zingulu zinyishi khari vana nivajenda vajendanizingulu shichira valajire shina vushuma, apana vindu vindu vuzwa tawe khunee shichiranga khuzee vatiriji khuyanzanga vushuma zaidi sana, khuyanzanga vushuma sana. Akhuyanziranga zinguza zia kienyeji zikhuezanga zingulu mumbiri shichira shugulaa ta uzaa khuaa mumurimi, zinyuza zia warakhu, shi shirakhuwa uzii ugule shina ahah, nizinguza ziozio zia wavakha khandi zieza vana zingulu zinguza ziudhekhi zia kienyeji, ziezavana zingulu khari niivemwene zikhueza zingulu neshijiranga nikhuyanza zinguza zia shenyeji.